Anajea e fina tawa himɓe kore du nor dun ɓornuki mudun hen, westengaji e kaŋum e kufinaji wala ɓomee kertanaɗi ɓe kaŋum e jimee. Jonnon eɓe njoganii ɗun jaati fay innde. So ngoonga, <hesitation> mi anndaa ɗun koyi. Jonnon <hesitation> ɗun kaa saa yii tan <hesitation> a wiyan kamɓe non, Españ.